Abu yani bu al'adi caci ghanzi ci biyi burakhi di muzi taghun ti Bauchi ca ba wuya cafai na kamanta vina ghuma hyi khin can ba ma ndaka hala ghi ma ndaka zha ghanghuma khin can ba ma ndaka umman ma tsika ghanghama hala bu wi pu ghanwi hala bu wu nahyiya ghulubughin ya ummusi ghan a mbini wu ndaka gwa ghamu khin cani wat aa vinahyi khin cani <noise> kaman tahyi wi wita wiyana bu kwa ghumna Isaghi ti kayana’a hyi wi wa wi tikkayuna ghan we’e al’adai ca biya tsaghi wi p’iyatina we wi yi ca fai wuyi cafi ga zhau ma lakkhitau wi ndaka zha ghun ma lakkhitau ma zha ghangi tighi zu amma wi ndaka zha ghun ma zu amma wi ndaka zha ghun ma pa ghan ghima ma sinna tsagi wi piyatina ma sinna yan ghan ghima kamar lthadai hyi <noise> aladai ghulbughun tingha da ghulba ya ndaka lthadau ba bu ndaka khitaghima, ghan we’e wi ye <noise> ca fai al’adai ci mbunu ci p’yan ci ghishiya gma ma taa vinahyi khin cici wuya amma wuya gma ci ghishiya ma haran ma faluza. <noise>